گاڈٕ چھِ پنٕنۍ پنکھہٕ واریٛاہ مقصدن خٲطرٕ استعمال کران، یِمَن منٛز شٲمِل چھِ: لوکوموشن، بیلنس، سٹیئرنگ، پروٹیکشن تہٕ باقی شٲمِل۔